Nu m da ere a Kɔ nee pya nee ẽ sor m yii loo pya nee nor bee kɔ mce dum i le bu a ma kẽn lu gare kerekara and sor ẽ olu nee o le nyor-ue a o <noise> lɛɛ tor kaana dum zii nu a le loo dum ẽ ale yiira yah nrr bee ko mɛ kẽn a lo for a lo dum doo ẽ nor pya nee a su yoma lo doo a. Kein a lo for yii pya nee doo e mu. a doo kɔ pya hee a sua nua kaana nee doo a zon sor a le loo dum lo o lu nee o le dum o ere a fɔr nu a lu kaana dum o ere fɔr dum é doo kɔ pya nee a ne a nwa-dee o trr dum é doo kɔ me yes lu zii lu sura lorgor nee a kɔ me alo nyorbee doo nu a ma pya nee a bẽẽbẽẽ a lee bẽẽ kɔ me nu a ma o bee doo o bee. tɔr dum doo ama ken é nɔr a nua saba kɔ me alo nɔr doo nu ama ken seh énu a nua sa a lee doo-wa nyorbee kɔ kèn alo tɔr alo dum doo kɔ o tɔrloo pya nee doo kén alo kɔ ue nee pya nee doo kèn o ere a nwa-dee lo pya nee doo kèn o yii loo pya nee doo énua sa m kɔ doo-ah loo le nyor-ue é sa a lo kia tèn a keimama a nwah wo ama ba kɔ alo nɔr a su nu ama ẽ sur o su lo ny ee toma nɔr kɔ alo tɔn dum doo loo le nyor-we ẽ sa ba kɔ me ẽ nee ama kèn a bee tɔr dum doo na makèn bee doo wo kèn a bee doo wo kèn a bee doo nam nyorbee kèn a loo tɔr dum doo but loo lu nee o le yora ya é sa pya nee sue nu alo lorgor nee ne a da kɔ alo é naa nua sa ale doowo. M ala wke é doo ama kén m da m le mo lorgor nee é ue é le ba zii nee mɛ nya lo mu ãã le ba lo a nya mɛ m kɔ a ne kɔ é lo aya le nya tui o o <hesitation> da leɛce lo a ɛrɛ nu ama kèn o doo leɛɛ mo obee tɔr bu lo dum doo wo lo a bee ɛra leele nu mɛ aba so su mi pya nee ɛrɛ sa ko bu a bee le a lo aya dum biu a yira bu é ma kɔ myor bee kɔ mɛ sor é nwe sor nee ɛrɛ nu or a nee zii nee doo le nu a sa o kɔ nu nee a ma doo lɛɛ lorgor nee nee kɔ nee kɔ nee kɔ nu a lo doo le aba sor ɛrɛ é wiira-wirra bu é kii nu nee doo ayah sor a lo doo a lo dor na nee é ɛrɛ wirra-wirra bu kiiloo alo zii nu ale loo m da dum nɔn bee kɔ lu wa lu kɔ é kɔ mɛ nu nee doo ma a naa bee nya a da and nu maa kɔ <hesitation> nu nee doo mɛ a naa nya mɛ nɔr kɔ lo o le yɛɛ pya nee kɔ é sor nee doo poro nu <hesitation> kɔ nu nee a ma doo mɛ a naa nya ah mi a nwa sa m kɔ doo-wo kɔ zii lo o doo pie nu mɛ kɔ a nee kɔ nu o doo amia mɛ a naa lɛɛ pya nee su kɔ mɛ bee o feeghe loo ah or bee o kɔ maa ue ɛra ba nee aKèn ned a kɔ ue si lo nee aakèn lo nee a gbee lo nee aakèn lo nee a kɔ ɛrɛba bee nu ne naa le doo wo é bu nyor-ue é bee si ama kèn naa le doo wo nyor bee lorgor nee naa kpaa-kèn see dɔ é lorgor nee ne dɔ nagle sa bia kèn. Aba kum yagara nu a do bia kén nee dɔ sa aakèn é nee a kwo é nee bee su nee é akwɔ é a bee ten oo su é kɔ mɛ bee nee bee doo amia o yɛrɛ dee ye teera myor-ue ile ana naa le doo wo yiraya a nya wo wo ama ken ama lo a lɛɛ lo a lo aniee sa o yiiloo lo nee a lɛɛ lo ɔnyor ee ban da kɔ a lɛɛ loo alo lo a bea lo lo niae sa oteera yii é sor é bɛan lo a lo ah dorna nee é teera le a lo i ngor ee naghe yiraga é le m naa nee doo-wo naa le kai a lo ɛn-ma dee doo é nu dɔ doo ah naa le kèn a lo kɛɛrɛ doo naa dɔ doo ah akɛɛrɛ bari doo utah é sor a borloo kɔ a doowah zii nu a le bu yira yah ni kɔ sor lo aakèn lorre o yira yah nee a loo bari kɔ bari a taa nee a dee ba a doo kɔ ɛreba nu alo kia a ni-ee ama a nu lɛɛ lɛ ahu étɛɛyelo, ahu nwa na loo lɛɛlɛ a tuura ue a ãã loo ɛrɛba kén bii yii poro dorna nee doo a su a lo dum ɛrɛ si ga nee a yii fa a ni-ee nyorne nee é ba bean si tan nyon kɔ ni-ee am aa nɔn a lo a lɛɛ dɛɛ lõ sor o ayorne yii fa ah lo nee gba yɛbɛ nee a bee le fa sa gba su kumra naa le doo-wo a le kɔ sor o aakai nee sor e dee yira lor-re o kɔ ue é nee alo ban o kɔ kèn a taa ne dɛɛ ba okia dɔ nwe é kereabee nee a ɔp fa sa kɔ kɔ a ɔp doo ana kèn kɔ o bee ɔp doo ama kèn because nyor be kɔ nee a le bu fa é ua tera fa é nee nee a lo ɛgo ten bu fa yah yɛ bii bia gbaa ɔp lo fa lo a doo nu a naa le m kɔ ye ne kɔ a doo wo mɛ a naale. Lo sor a doo kɔ mɛ dorna sor é nwe a lo pue mɔ lo fa yah é ah kii ni <hesitation> kii a lu bu efɛɛgalo doo kèn a le doo ama kèn lo o yii loo pya nee é nevei m da dum le doo m na mm bee yiiga nu a naale pya nɔr a naale naa bee nya mala myor bee kɔ o bia mɛ mɛ yiga a ne kèn yiga a he doo m bee kɔ kɔ pya ue mɛ ne m kɔ a ne kɔ nu o ma kɔ nee ma a naa le lo buete é sa kɔ mɛ é mɛ kɔ doo mɛ alo le nyor lera m mɛ yoga ne lo <hesitation> m me sor waa sua kɔ nu o doo wo m sighe su mu zii bee nor su seya bu mɛ lo nu nyor a doo kɔ maa poro a é loo ye pya nee nwa-oh anza kèn o le a doba ne pya nee nyor bee siga ɛrebe aakèn doo kèn a nya abara doo soga nee bee ɛgere bee yɛre dee ba su ye tere ye é kɔ a tɔn loo nee and lo nee a fɔn loo a kèn <hesitation> doba leele nu a ne nyor bee kɔ o le alɛɛ nwii wɛɛ a nwa sa su maa pya nwii lɛɛ tɔn su tere lo nee a sor a si borloo kɔ o bee kii lo nee <hesitation> a é taa nu o doo doo wo taa wo o su lo nwii kɔ a kii wɛɛ nɔr tan a yah sor o ãã dɛɛ o sua kèn a kii doo é sor é kii ni o sua kèn a kii doo but lo kɔ nwii ɛɛ ɛgɛrɛ bee lele bee aakèn a nwa-wo sa kɔ a le a kii wɛɛ boo é kpugo é sor a sii ina sor o boo kpugi é sor o tura sor o doo waa O yii tɔ ma kèn o we yii tɔ ma kèn n sua kɔ yira yah aga but o wɛɛ nyor ne kèn yira yah aga doo sa alo aga nee nyor ne loo yira yah o le boro yira yah a aga a lo laa boro o sua kèn a lo boo a lo doo o nyor nu e doo kèn yira ya mcah doo tah lo a nee wo a ni-ee maa maa nee ba aa yii ba bii lɛɛra lo a le yira yah naa lu ba lorgor nee mɛ a lu ba lo nee a kɔ a ina a sor sor dè dé ɛɛ doo kɔ maa nu a doo nini ah so maa yira yah ile ama gbi kɔ maa nee mba bu ba é bee su kɔ mɛ m bui bee nyor e ini kèn ton é sa lɛɛlɛ sa i gbaa kum bee loo zii a siga ne sor waa é nu waa doo lo sor a yah lo nu lo é doo kɔ mɛ o yii loo o ɛp sa o nwe kèn é a le doo.